جله شو أخبارك؟ شن داير شن إسمك ؟ <hesitation> أني حجيتك من بعيد، نبى نتعرف عليك، شو رأيك في الحفلة أول مرة إني نحجج بصراحة أني نحب النوع من الأماكن. نبي نتعرف عليك أكثر، لأنى حبيتك الصراحة، نبي نتعرف عليك أكثر ونبى نجعدو معاك أكثر.